कोफीना तो कहीचे भाई, दुनिया माँ गणी प्रकार के कोफीना तो होवाज। पर अपना आसाम माँ गणी कोफी होगाज। असो मना सोनी राख्योज। कोफीना तो कहीचे भाई, कै दूद वाली कोफी होवाज। कोफीना तो कहीचे भाई, दुनिया माँ गणी प्रकार के कोफीना तो होवाज। असो बीचे कहीचे बहुत महंगा महंगी जग्या भी रहेज। वहाँ पर कहीचे तीन सौ पाँच सौ रुपया के कोफी मिलाज। इतरी महंगी कोफी तो गणी महंगी चीज क्या वाई। अपनतो गरीब गुर्बा लोग, अपना का काई पतो काई कोफी होवाज न असो वो, मारो पोरियो महंगा काई रथो असो, इतरी कोफी गणी महंगी चीज रहेज। पर असो छे, अपना अपने दुकान ने पर जाओंगा तो अपना दो टीन रुपया के कोफी मिले जाओंगा, तो असो कही बड़ा-बड़ा रिस्टोरेंड में, असो होटल में जाओंगा न पान-पान सोगी कोफी पिनों असो कही अच्छी बात रहेज भाई, ये साथ तो पैस बिगाण नक्के चूचला रहेज, असो ने करनों चाहिए। कोफी पिनों तो घर पप पीलो, घर पप बनाये लो न, घर पप पीलो, असो कही कराज लोग बाग भी।